okei giro ina tang igaiang naniu vo nak sinuk naketok pana usigi ta pasin ina siva ga vexa nos xana pasal xara inang aunerg xara inang auneng e nu vexa xalapang ta olo ina eve a nuk mas tapuk tapuk ata puk enuk etoki tang nganu lavu nung suna nganu lavu ina gi senisi xan tang taloi gi senis om gi lasuiom pana xanatang tiling ininuk sang nganu ro ina nuk vok a usigi ta vok ang a nuk mas usigi nuk vexa nap nuk inang nuga punaxi xeta nganu o nuk inang e nuga a usigi xeta kain pasin ginang mas ugigi ta vivilai tana nganu lavu ga vuxi pana nung mas buxi na vatang mas vuxi navatang usigi taloi tanim gi pe pasal bukbuka enuk vexa usigi ta pasini tana nganu lavu o nuk sa mat evitua e vexa ta non rik punaxom pana pana nganu ang ga punaxom pana usigi ta ong ang gavex nganu lavu gi sei gavanom xula nuga vexa posox nu vexa xuvul xum pana nu vexa pasal usigi ta buvux tana nganu lavu auneng e tang vivilai ang gi sang usigi nuxas nu vexa usigi ta pasin tana nganu lavu